Hati pikipiki n'obugaali nibyo nibikozesebwa habwokuba nibyo nibizooka kandi na sente ezi okusasura zitaito tizikusana nk'ebiiruka ebindi hanyuma haroho n'omugisa ogw'okugenda oli omu ha kiiruka aho

Obutunda water melon ebyo nibisobora kuba bijuma birungi nibinulirra tutungiiremu na sukaali n'obwokujungamu ensande n'ensande y'ebitooke nayo neesobora kuba nungi otatairemu na sukaali

Abeebembezi b'amadiini beegeseze abantu omulingo basobora okwikaramu hamu omu businge omu burungi mu kugonzangana kandi n'omu kuheereza Ruhanga eki kikeehezeeho enkungani n'empaka eby'abantu abarukwiikara hamu omu kicweka kimu

Ky'omugaso muno kwegesa ensinganto mu kicweka kyaitu kwerinda akahuka ka siliimu habwaki nukwo basobole kwerinda batatungire akahuka ako basobole okwega okwetegereza akahuka ako bakatunga bata kandi berinde oku bakatu berinde osobora ota kwetangira okutakatunga nukwo abantu babe n'obusinge n'obwomeezi oburungi omu ihanga lyaitu rundi omu kicweka kyaitu

Kakuba orora omuntu naasekeereza omulema ekintu ky'okubanza oine kubanza kumwegesa ngu obulema abandi nitubutunga tumazire kukura omulema tasemereziibwe ta tasemeriire kusekeerezibwa oihireho kumukoonyeraga obutoosa tikisemeriire kusekereza balema nakati na habw'ekyo abantu nk'abo tusemeriire kubeegesa n'okubahabura

Tukozesa ek ekipanga n'omuhoro kutema ekisaka mbere tukugenda kulima hanyuma tukozesa enfuka kulima

Abaana ab'omu kicweka kyange nibakira kuzaana emizaano ey'okuteera matatu ab munomuno abo abatakusoma abakwikara mu byaro nibazizaana ludo kandi abali mu masomero hubo nibazaana emizaano emirungi nk'omupiira kuba kusamba omupiira n'oku n'okubaka omupiira abaisiki

Kakuba turora omuntu naasekeereza omuntu omulema ntusemerra okwegesa abantu ngu omuntu ogu atazaarwe n'obulema obulema nubusobora kwija naiwe n'obu orukuba ozairwe oli mwomeezi oina emikono oina amaguru ekiro kyona noosobora kutunga butandwa omukono nugucwekaho okuguru nukucwekaho na habw'eki nituhabura abantu abo tokusemerra kuseekeereza omuntu omulema habwokuba bagamba ngu baseka obubi obulema tibabuseka esaaha yoona obu orukuba otakafiire omu nsi obulema naiwe nubusobora kwija ha mubiri gwawe kandi noosanga nooyeyiijukya habwaki wasekere omulema oli ou warozere

Tulima kurora omuntu watunga ebyokulya ebi orukulya noolima noogenda nookora abandi ntusuubura noosobora n'okusaba omuntu mugenzi waawe naakuhaho ebyokulya

Ninsobora okwerinda omuswija gw'emibu n'abeeka yange obu nintema ekisaka ekyehingulirriize eka yange niinyongera nimbyaama omu katimba ak'emibu kandi akajanjabirwe kurungi n'omubazi obu nindengaho kutangira okulibwa emibu okukira muno obwire bw'ekiro

Kwekebeza obwomeezi bwange nikinkoonyera okumanya obu ndaaba nyina oburwaire bwona obunyakuli mu mubiri gwange nukwo nkasobora okutunga obujanjabi rundi okuteekaho omulingo nkooku nsobora okwerinda ntakwasirwe burwaire

Kintu kikuru kugirra bagenzi baitu embabazi habwokuba obu orukwoleka mugenzi waawe embabazi nikyoleka engonzi hali ogu omuntu kandi nikireeta enganjani rundi okuganjana hali inywe abantu ababiri

Mu Uganda abantu nibavuga motoka n'ebiiruka ebindi batamiire abandi nibaba balimu kubaza ha masimu abandi mbaba bajwahire bamazire obwire bwona nibavuga tibakahuumwire tibakabyamireho oturo natwo ntuhika n'obutandwa mu nguudo

Engoye zaitu ntuzoogya kuziihamu oburofu hanyuma orugoye obu rukuba rwiragwire haroho obu zikuba nzinunka kandi orugoye orwiragwire nuruzooka kubi mu bantu na habweki twina kwogya nukwo tukaba bantu abarukwera

Abantu abanyakwine akahuka ka siliimu tusemeriire kubaijukyaga obutoosa okumiraga emi emibazi yabo kandi okugimirraaga omu bwire tusemeriire kubakoonyeera ntubaserurra ebyokulya ebirungi ebirukubagarraamu ebiriisa kandi tu titusemeriire n'okubahaahaaza na kati kandi titusemeriire n'okubasoroora na kati tusemeriire kwikarana nabo nka buli kiro nk'oku twikarana n'abantu abandi

Abeebembezi b'amadiini bakozere omulimo gwabo omu kicweka kyange okutebeza ekigambo kya Ruhanga n'abantu okurora nibahinduka okuruga ha mitwalize rundi emigendere embi ei babaire nibagyaamu ba kagaruka ha muramwa okuserra amaiso ga Mukama habwokuba nibatebeza mbagamba ekiro kiri haihi kuhika tweteekanize tutegule abantu nibalengaho okuhindura engeso zaabo nibagaruka h'okukuratira Mukama waabu mbaserra amaiso ga Mukama

Enju yange ngisingorra ngisiimura nkomakomamu obuntu bwona obutali burungi nk'obupapura ebucupa nyerinda kuseesamu amaizi kandi obu gaseesekamu ngasiimuura bwango bwango n'ebyokulya nyikara nimbikomamu obu bikuba bigwire obu tukuba ntulya

Ebintu ebi tusemeriire kukwatirahongana omu kicweka kyaitu nibyo nka binu kuyambangana omu buzibu n'omu businge nk'ekyokurorraaho omwana arwaire kukwatirahongana ha mwana ogu agya mu irwarro omwana alemere kugenda ha isomero kukwatirahongana omwana ogu akagenda ha isomero kukorrahamu ebitebe nk'eby'okulima ebitebe nibireeta obusinge

Amasomero nigasobora kuleetera abeegi abo abaine obulema abasomesa abakusobora kubasomesa nk'ekyokurorraaho abeegi abatakuhurra n'abeegi abatakurora nibabaleetera abasomesa baabo nibabasomesa kurungi mu mulingo oguhikire

Obu ndukuba ntaine sente ezirukumara kusasurra abaana bange ebisale by'isomero ninsobora kugendayo ha isomero niinyetegerezaaangana na mukuru w'isomero kungumiisirizaaho mu kasumi akake obu ndukuba ntungire sente ezo nkazitwarayo nukwo kirole kisobole kulema kuleka kulemesa abaana okugumizaamu kusoma

Enjura obu eba negwa nyanguha muno kugenda kulegya amaizi g'enjura kuba ngagonza muno kuunyogeza ebintu nk'esafuliya kwogya engoye habwokuba nigafuuka tigakutwara sabbuuni nyingi kandi tinkwetaagisa n'okutamu esabbuuni endi yoona ey'ensaano nkozesa ey'ekitoli yonka

Nkirugirra nk'obuleemezi ki baitu obulemeezi obukukira kubaho omwebembezi eki akira kuyamba nukwo kuha amagezi n'okuya koraho ebi akusobora ha bulemeezi obukuba bugwire mu kicweka kyaitu

Muka tulinda ebyokulya twihire omu musiri kurungi kurora tibyasisikara mu kurabira kubiteeka ha musana bikabanza bikooma kurungi tukamara tukabyahura omu nguli obu tuba tutabitaire omu nguli obundi tubyahura omu sitooha

Ebitongole ebitali bya gavumenti birengereho okuleetaho emirimo nk'abantu kwonka abalengereho kutandikaho amasomero gaabo kireeterize abasomesa ababaire batakusasurwa gavumenti okutungayo emirimo bakasomesaamu kandi nabo bakeebesaaho

Kurora twalinda obusinge omu kicweka kyaitu kinu tusemeriire kukora ebintu nka binu kukwata ebiragiro bya Ruhanga byona kandi tukakwata n'ebiragiro eby'ihanga lyaitu aho obusinge ntuba tubuleetiire kimu omu kiikaro kyaitu

Omu bwire bwange bw'obugabe ngonza muno kuhuliriza ebizina ha rrediyo n'okurora ebisisani ha tiivi n'okubungiraho banywani bange obwire obumu ngonza kubyaamaho mu kitabu nkwijagire mu bwire bwange obw'okuhuumura

Kulima omwani nikiyamba abantu kutunga sente abantu obu okuba oine sente noosobora kuheererra abaana baawe kwerolerra mu byetaago ebya buli kiro n'okuba kurungi mu bantu

Tubeegesa ha by'obuhangwa byaitu mu kubagambira emigaso yabyo n'okubibooleka na nk'oku tukubikozesa na nk'oku bikutunyamba ha bwomeezi bwaitu ebi eby'obuhangwa ebi bakuba barozere

Kurora omuntu naasekeereza omulema nsobora kumuhabura nti nimmugamba omulema ogu nawe tarukugonza kuba mulema naayenda kurubata n'amaguru ge abiri naayenda kukora emirimo ye nka iwe nk'oku okugikora kandi nimmugamba nti obulema ti buteesobora omuntu ogu naasobora kuba w'omugaso mu ihanga n'omu kicweka ninyongera nimugamba nti naiwe kiro kimu iwe akusekeereza omulema noosobora kuba mulema so tikiri kirungi okusekeereza omulema

Omuzaire onu ninsobora kumuheereza obuhabuzi omwana ogu kwikarra nawe akabaza nawe akamubumba bumba habwokuba naaba akyali mu myaka ento ey'okutwarwa twarwa abaana ab'emyaka ye omwana ogu kwikarra nawe akamwoleka ekirungi kandi n'ekibi ekinyakuli omu bisimba

Kovidi obu yaizire omu Uganda abantu boona baikarra mu maka agaabo mukuru w'ihanga akateekaho busaho kurubata busaho kukora ki na habw'eki abantu abaali baine obu bbiizinesi obutaito bukakinga habwokuba sente zoona abantu bakazirya zaahika zaahwaho abantu baaserra n'ekyokulya n'omu maka kyahika kyabura

Mu kuswerangana harumu ekirungi nk'okuzaara abaana hanyuma n'okuhurra ngu oine omuntu ou mukwikara hamu baitu kandi haroho n'obugobya haroho omukazi rundi omusaija obu akugobeza mukazi we

Abantu baitu abakuru omu byaro ntusemerra kubaheereza ekitiinisa habwokuba buli muntu omukuru noosemerra kumutwara nk'omuzaire waawe tali omuzaire waawe wenka muka ngu nuwe osemeriire kuheereza ekitiinisa omuntu weena anyakukizireho mu myaka ogu aba muzaire waawe noosemerra kumutwara nk'omuzaire

Engeso enungi ireesereho enkurakurana habwokuba abantu tibarukwiba abantu nibakora n'amaani tibarukusiisa obwire mu bbaara mu kunywa amarwa n'ebindi habwokuba haroho engeso enungi